асатаяқ пен қобыздың дауылпаздың емдік қасиеті бар ма
бақытын аш көкірегін судай тас аққа мойнын ұсынды ау ақ жолыңа тұсындау деп солай бір өзі әуен әрбір адамға бірақ дыбыс әртүрлі келеді
емші маржан апайдың көзі шынымен ақ рентген бе
қасиеті бар адам ештеңеден жасқанбайды сен мысалы дұрыс емессің деп бетіңе айта алады
ол болашақты қайдан біледі жолыңды қалай ашады
құдіреттің күшін де адам сыйлау керек те кішкене ол тылсым дүние оған кейбір адам түсінбейді
неге қасиет қонғандар көбейіп кетті
домбыра тартатын қазақ көп құрманғазы біреу
өлең айтатын әншілер көп бибігүл апамыздай роза апамыздай санаулы
емшілердің елге пайдасы қандай
хирургтер ғана адамның барлығын алып қалып емші бәрін өлтіріватыр дегенге мен келіспеймін
шексіз шетсіз ғаламда алуан түрлі адам бар
әркімнің түр түсі де тағдыры да таңдауы да әртүрлі
бәрімізге ортақ бір ақ нәрсе сен де мен де пенде
ассалаумағалейкум ардақты әлеумет пендеміз ғой ток шоуын бастаймыз
қазіргі қоғамда басына қиыншылық түссе көпшіліктің алғашқы жүгінетін адамы бақсы балгер көріпкел емші екені құпия емес
расында халық арасында бұл құбылыстың кеңінен таралуы не себепті
бұл ы адамдардың сауатсыздығы ма әлде көріпкелдер шынымен көре ме
қазір бір анықтап көрейікші
бүгінгі хабарымызды көріпкел бақсы рентген адамға арнаймыз
назарларыңыз экранда болсын әуелі сюжет көріп алайық
пайғамбар жасынан асқан маржан есениязова жылыой ауданы күлсары қаласындағы кәсіби халық емшілері мен дәрігерлердің дүниежүзілік қоғамдық бірлестігінің құрметті мүшесі
емші атаулының бәрі апамызды таниды мойындайды
ал сонда атағы дардай анамыздың қасиеті қандай дейсіздер ғой
айта берсең көп мәселен бұл кісі дертіне дауа таппаған адамдарды түрлі аурудан айықтырады
бала көтере алмаған әйелдерге перзент сүюге мүмкіндік береді
жол ашатын көріпкелдігі де бар
түрлі музыкалық аспаптармен зікір салады негізгі қарулары қобыз бен асатаяқ
елдің айтуынша дауылпазы да дертке дауа екен
жолы болмай жүрген отбасында келеңсіздік болған жандарға осы аспап арқылы жәрдем береді
бір күні өті жарылайын деп пышаққа түскелі жатқан адамға апайымыз ем салғанда ішіндегі тас ұшты күйлі жоғалып кетіпті
айта берсең атырау өңірінде маржан апай туралы аңызға бергісіз әңгімелер көп
оның емдік тәсілдері мен қасиеттері туралы өз аузынан естейік
бүгінгі кейіпкеріміз алдына барған адамның ішкі құрылысын көріп қай жері не себепті ауыратынын сыртынан бір қарап айтып береді екен
өттегі тастың көлемін бүйректегі құмның асқазандағы жараның нақты қай жерде қай нүктеде тұрғанын бір көріп ақ дәл айтып беретін қасиеті бар
бүгін біздің студиямызға атырау облысы күлсары қаласынан рентген адам көріпкел апа бақсы ел жұрт бақсы деп атайтын маржан есениязова апамызды шақырамыз
апа амансыз ба
қош келдіңіз төрлетіңіз төрлеттік
төрге жайғасыңыз
қалыңыз қалай апа қалай жеттіңіз
шүкір аллаға шүкір жақсы жеттік ммм жайғасыңыз
оркестрмен келіпсіз ғой иә
бойыңызда ерекше қасиет барын қанша жасыңызда байқадыңыз өзіңіз қанша жасыңызда білдіңіз
жалпы мен тоғыз жасымда байқадым енді ыыы әке шешемнің айтуы бойынша
ы жас күн бала кезімде көп ауырдым көп ауырғанмын мектепке де тоғыз жасымнан бардым ауырғанның кеселімнен де
ыыы әке шешем сол кезде маған айтатын мен негізі ыыы жаңағы шопанның қызымын қойшының иә
сол әке шешемнің айтуы бойынша ол кісілер маған айтқаны сол кезде сен жаңағы ы біздер жаңағы мал жоғалтыватады енді жаңағы сөйтеді ғой енді иә
сондай кездерде айтасың дейді жаңағы қарап отырып дейді әй малдарың ана басында ғой шыңырау құдықтан су ішіватыр ғой
иә сіздің малдарыңыз ол табылмайды иә иә жаңағы көрші қон болады жаз жайлауға қыс қыстаққа көшеміз
сол кездерде көшеміз көші қон болады деватса айтасың дейді әй көші қон ол уақытта болмайды сендерге иә мынадай уақытта болады
иә ол сіздерге ы жаңа басқа ауылдарды айтатын көрінемін сол ауылдар әуелі көшеді содан кейін сіздер көшесіздер деп
сіздің айтқаныңыз дәл келіп отырған ғой сонда
иә дәл келіп отырған сол кезде көріпкелдік қасиетіңіз дәл келіп отырған сол кездерде иә
ы сосын енді бертін келе содан көп ауырдым ғой енді жаңағы мектепке бардым бұдан мен сегізінші класс бітірдім тек қана иә
сосын жаңағы сол денсаулығыма қарай бітіре алмай иә
бала күнімде бала болып ойнаған жоқпын
бала болып бір баламен ойнап иә болмаса ондай менде болып көрген жоқ
таңертең мектепке барамын сабаққа содан отырамын сабақ аяқталғанша отырамын
сыртқа шығуым керек болса мен коридорда бүйтіп қарап сосын барып шығамын
шыға алсам шығамын шыға алмасам
не себепті шыға алмауыңыз мүмкін
мен не себепті шыға алмағанда өзіме бір құдіреттің күші білдіріп тұрады шықпа деген сияқты еді де ұғым сондай бір иә сезім
дәлізге шығуға рұхсат бермей ме сонда
рұқсат бермегенде ол ана жүрген коридорда балалардың жүргеніне үлкен адамдардың жүргеніне байланысты болу керек деп өзім солай есептеймін қазір
ол кезде енді мен кішкентаймын ғой иә
енді өзіңіз көріпкелдік қасиеттен бастап айттыңыз ғой яғни алдыңыздағы адамның болашағын да көресіз ғой
енді алдағыны біледі ғой мен болашақты айтамын деп ол артық айтуға болмайды ол тек қана алланың білетін заты болашақ деген иә
сіздің көріпкелдігіңіздің күші сонда
менің көріпкелдігімнің күші болжам дейді ғой қазақша салт дәстүр бойынша болжам дейді
болжам қазақтың салт дәстүрінде болған ғой ол
құмалақ ашып болжаған немесе былай құдіреттің күшімен болжаған иә сол құдіреттің күшіменен тек болжап айтамын
бірақ сіздің сол тек болжап айтқаныңыз бұлжытпай орындалған кездер көп көп көп
әлде барлық кезде дәл айтасыз ба
енді әйтеуір халық жалпы маған енді соны дәл деп айтады дәл болады деп
неше жасыңыздан кісі қарайсыз неше жасыңыздан емшілікпен айналысасыз
ыыы мен отыз жеті жасымнан бері нақтылы кісі қарап жүрмін осы ассоцияцияға кіріп белгілі заңды кісі қарап жүргеніме отыз жеті жасымнан бастап қарап жүрмін
оның арғы жағында енді жай не кісі қараған жоқпын бірақ белгілері болды просто
отыз жылға таяп қалыпты иә иә иә ммм
сізді жұрт рентген адам көріпкел деп атайды мхм сонда көзіңіз сіздің рентген болып тұр ғой иә мхм
адам алдыңызға келгенде ішкі құрылысын ағзасын көріп тұрасыз ба әлде адам сіздің алдыңызға келгенде мөлдір шыны сияқты болып тұрады ма
алдыма мен адам келеді ғой енді иә келгеннен кейін ол кісі ы не ауырып келеді иә иә болмаса басқа бір шаруалармен келеді неше түрлі
сол кезде енді мен ауырып келген адамның ішкі ағзасын көріп соны айтамын
сіздің мысалы өтіңіз ауырады иә асқазаныңызда жара бар екен иә бүйрегіңіз
сол менің сұрап тұрғаным мен түсінбей тұрғаным да сол сіз адамның ішіндегі өтін көріп тұрасыз ба көзбен көріп тұрамын
көрінеді сол маған бүйрегі бәрі бөлек бөлек көрініп тұрады сізге иә ол құдіреттің күші ғой енді солай көріп тұрамын
ол құдіреттің күші ол тылсым дүние оған кейбір адам түсінбейді кейбір адам түсінеді мысалы
жастар жағы келгенде ол түсінбеуі мүмкін оған ол не зат деп ойлауы мүмкін де
ол шындығында рас нәрсе кәдімгі рентген иә иә
енді оны көп жылдан бері халық растап жүрген нәрсе ғой иә мен тек қана мен айтывотқан жоқпын мына жерге келіп
кәдімгі біз білетін рентгенге м алты ай сайын түсу керек иә иә одан жиі түсуге болмайды иә иә
сіздің көзіңізге де бір алты айда бір көріну керек пе
жоқ келе береді мен ондай рентген емеспін ғой енді
қайдан білейін рентген дегенге сұрап менде құдіреттің күші жаңағы биоток дейміз ғой сол ток қой біздердікі
ол ана тоқпен байланысты емес ол ммм екеуі екі басқа зат қой
музыкалық аспаптарыңызды алып келіпсіз асатаяғыңыз бар мхм қолыңызда тұр мінекей үлкен керемет қобызыңыз бар
енді осылардың құдіретін айтып беріңізші асатаяқтан бастаңызшы м бұл таяқпен тіл алмаған балаларды ұрасыз ба
жоқ бұл тіл алмаған балаларды ұрмайды ғой
кез келген адам екінің бірі асатаяқ ұстай бермейді ғой ммм иә ол солай ғой
біздің ата бабамыздан келген келеатқан салт дәстүр бойынша бұрынғы өткен ата бабаларымыз қасиетті асатаяқ ұстап емдеген ғой
иә ол бар бізде қазақтың салт дәстүріне жатады
сол бойынша мен бойымдағы құдіреттің күшін пайдаланып яғни айтқанда осы асатаяқпенен зікір салып алланы мадақтап а алла жаңағы зікір салып емдеймін
иә зікір саласыз м зікір салып иә зікір деген алланы мадақтау деген сөз ғой ол иә иә
сол зікір саламын құран оқимын сүрелерімді жаңағы
сіздің нақты еміңіздегі осы асатаяқтын рөлі зікір салуға керек иә иә
зікір саласың сосын зікір саламын жаңағы сосын не құран сүрелерді оқып тұрып енді мысалы алдыма кісі келіп тұр ғой мысалы әуелі тұрғызып қойып мысалы үшін мына
асатаяқпен әуелі тұрып былай өзім тұрамын да сосын жаңағы құран сүрелерін оқып сосын ол кісіге көрініп тұрған нәрселер болса айтып содан кейін барып жаңағы зікір саламын
бірден тек тарсылдатып зікір салып кетпеймін ондай ондай емес
анау басына ммм іліп қойған сылдырмақ бұл деген ертеде бақсы деген бар ғой емші бақсы дегендердің өзінің салалары әртүрлі ғой негізінде иә
менде сол екі жол да бар негізінде
ы бақсылар бұрын салдырлатып қаңылтыр байлап алып жаңағы салдыр гүлдір еткізіп ем жасаған ғой зікір айтып жүріп
мынау да сол мағынада байланған нәрсе м
сізді сол баяғы дала бақсыларының ізін жалғаушы қазіргі бақсы деп айтсақ қателеспейміз иә иә иә ммм
қазіргі заманға қарай бақсы десеңіз де қателеспейсіз
ыыы басқа аспаптарыңыздың құдіреті туралы айтып беріңіз мынаны мына жерге сүйеп қояйық енді мхм
ауыр екен ғой мынау ы алдыңыздан бір ауыл арасы жүргенде ит мит бірдеңе шығып қалса да жақсы дейсіз ғой
иә оған оны ұруға болмайды ғой енді
дауылпаз туралы айтып беріңізші апа
дауылпаз деген енді жаңағы тағы айттым ғой бақсылар бұрынғы кезде жаңағы қаңылтыр тізіп салдырлатып зікір айтып ем жасаған ғой осылай қылып
сол қазіргі заманның ағымына қарай мен мына дауылпазды пайдаланамын
салдырлатып былай бүйтіп зікір айтып сол кезде кісіге әсері болады
сонда қатты шу болған кезде жаңағы жаман энергетика жын жыбыр қашады ғой
бойындағы жаман энергиялар шығады
иә негізі жаңағы ең бірінші аурудың өзінің себептері болады ғой мысалы енді тіл көз болады иә басқа бір нәрсе болады салқын тиген болады
әрбір түрлі не де болады ғой оның себептері өзінің иә
мысалы енді тіл көз анау мынауларды жаңағы жаман энергияны шығару үшін осыны зікір айтып жаңағы дем салып осылай қылып енді өзім жаңағы кісіні емдей бастаймын
бұл да зікірге керек асатаяқ сияқты иә бұл да бақсылық жол ммм мхм
қобызыңыз туралы айтып беріңіз
қобыз да енді ата бабамыздан келеатырған салт дәстүр бойынша ғой бұл
қобызды жаңағы енді мен ыыы әнші емеспін қалай әртіс емеспін ондай музыкант емеспін ғой
мынау қылқобыз деген болады бұл тек қана жаңағы бақсылардың емшілердің қолданылатын емге қолданылатын қобызы
иә сондықтан жерде бұл қобызды жаңағы былай дыбыс шығарып отырып жаңағы мен өзіме бір жаңа әуен келеді енді бұл жерде не қылмай ақ қояйын
сол жаңағы дыбысын шығарып сол әуеннің сосын жаңағы кісіге ем жүргіземін
сосын кейін құран сүрелерімді оқып дем салып сосын бойындағы жаңағы ауруларды тазалап содан осыдан барлық ауруға да енді көп шипасы болып жүр ммм
бұл қобыз зікірге емес емге керек иә емге керек
бір қызық болып тұрғаны ммм бала көтере алмай жүрген алдыңызға келген жас келіншекті дауылпазбен зікір салып мхм мхм емдеген екенсіз иә болды олай иә
мына бір күні жаңағы бір ы келіншек келді сосын а не бала көтере алмай жүрмін деп сосын мынауменен зікір салдым ем жүргізіп
сосын ол жаңағыны тыңдады да жылады отырып сосын маған айтты апа тағы да салсаңыз бола ма деді болады дедім
тағы бір салып бердім иә содан кейін ол сосын кетіп қалды иә
сол көп ұзамай жаңағы сол айдың ішінде деуге болады бала көтеріп келіп тұр бала көтере алмай жүрген адам ғой ммм
өзіңіз қалай түсіндіресіз оған қалай әсер еттіңіз дауылпаздың үнімен
зікір салдым ғой зікірдің айтатын зікірде жаңағы ежелден келе жатқан сөзбен айтатын енді жаңағы зікірдің өзінің сөздері бар соны айтамын дыбыс шығарып
сол сияқты қылып айтамын
отасыз дәрі дәрмексіз ештеңесіз зікірмен ақ мысалы зікір деген перзент сүюге мүмкіндік бердіңіз ол әйелге иә иә иә ммм
бақытын аш көкірегін судай тас аққа мойнын ұсынды ау ақ жолыңа тұсындау деп солай бір өзі әуен әрбір адамға бірақ дыбыс әртүрлі келеді
ол тек мен қазір сіздерге былай түсінікті болсын а оны сіз ішіңізден айтпайсыз сізге сырттан келеді ғой сырттан айтамын
қайдан келеді
әуелде ол мына аянменен өзіме жаттатқан
менің өзім құран сүрелерді де аянмен жаттадым намазды да аянмен жаттадым
кітаптан оқыған жоқсыз кітаптан жаттай алмадым мен жаттай алмадым
намаз оқисыз ғой демек
ал жаңағы зікір і сырттан келетін аян туралы айтып беріңізші сізге қалай сыбырлай ма қалай
енді бойымдағы жаңағы құдіреттің күші түс түс түс ретінде аян
мына мысалы түс жоруда айтады ғой түнгі екіге дейінгі түс көрген түс мидың шаршауына байланысты дейді
екіден кейінгі таңға жақынғы көрген түс ол аян дейді солай анық жаңағы аян болып жаңағыдай қылып көрсетеді өзі былай
алдыңызға келетін немесе алыстан ат терлетіп келе жатқан адамдарды алдын ала біліп отырмайсыз ба
білем жалпы шарбақтан кірген кезде білемін негізі не үшін келеатыр оны білемін
көзіңіз ішкі ағзасын көріп тұрады иә иә иә
ы көріпкелдігіңіз оның не шаруамен келгенін біліп тұрады иә иә иә
жан жақты кірмей жатып яғни сіздің диагностикаңыздан өтіп тұр ғой тексеруіңізден иә иә иә
қамшыңыз туралы айтып беріңіз мінекей артыңызда тұр өрілген тоғыз өрімдік қамшы ма екен
қамшы жалпы бұл да енді ата бабадан қамшыны бұрын ата бабаларымыз енді әртүрлі пайдаланған ғой емге де пайдаланған емшілер
бұныменен жаңағы құран сүрелерді оқып дем салып мынау жеріменен жайлап жай ғана бүйтіп жаңағы емдеймін былай ммм былай
сабамайсыз ғой әйтеуір жоқ сосын жаңағы болмайды ғой олай істеуге
сосын жаңағы не бір бір алған бұрын солай ем алған адам маған жаңағы өздері сұрайды менен апа
қамшымен салыңызшы маған дем салып беріңізші сол қамшыдан мен көп пайда көргенмін сондай жаңағы сіздің ы үлкен дәреже көрдім содан деп айтады
иә иә сол бойынша да істеймін кейде
бүйректегі өттегі тасты шығарыпсыз тіпті бір адамның ішіндегі ыыы операцияға дайындалып жүрген адамның ішіндегі тас жоқ болып кетті дейді иә иә
ондайлар болды енді халықтың ішінде қалай шығарасыз сонда
оны мен енді қолыммен шығармаймын ғой енді ештеңе жоқ қой ондай менде иә
жаңағы бойымдағы құдіреттің күшіменен сол құран сүрелерді оқып дем саламын кейде қобыз тартамын иә ол кісіні емдеген кезде кейде дауылпазды тартамын кейде асатаяқпен
сондай дәстүрлі медицина енді ота жасайды қазір лазерге көшті лазер арқылы тасты үгітіп несеп жолдары арқылы шығарып тастайды
білім інім деген егіз ғой негізі дәрігерлердікі білім олардікі оқу арқылы оқығаны арқылы сауатымен істейді
біздердікі ілім жаңа айтып кеттім ғой ілім құдіреттің күші иә бабадан келетін иә ата бабалардан келіп тұрған иә алланың өзінің қалаулы адамына беретін қасиеттің күші ғой
мойныңызға тағып келген төс белгілеріңіз туралы қысқаша айтып өтіңізші
төс белгілерім енді осы көп жылдан бері жаңағы ассоцияциядан айтып отырмын ғой содан бергі өзімнің еңбегіме байланысты берілген төс белгілері медальдар еңбегіме байланысты берген
тек қана осының бұның ішінде тек жаңағы жылыой ауданының құрметті азаматшасы деген бар
ол өзімнің жылыойдың бергені осы халыққа сіңірген еңбегім үшін емшілік жағынан берген оны маған
айгүл ханым студиямызға қош келдіңіз
ыыы алдымен мынаны айтыңызшы статистикалық деректерге сүйенсек қазір бұрынғыға қарағанда емші бақсы балгерлерге баратын адамдардың саны едәуір артқан
ммм көп жағдайда алаяқтарға тап болып жатқандар да көп оны мойындау керек
айтыңызшы ең әуелі адамдар не себепті көріпкелдерге барады
мен өзім де мынау алматы мемлекеттік медициналық ыыы институтын бітіргенмін факультетін мамандығым бойынша дәрігер терапевтпін
ыыы қазіргі таңда психолог мамандығы бойынша халықпен жұмыс істеп жатырмын
сіз қазір айтып отырсыз ол ыыы осыдан біраз уақыт бұрын да сондай еді ы көріпкелге де баратын емшіге де баратын адамдар
менің ойымша қазір ммм емшілердің де емшілері бар иә оларды жоқтауға болмайды
ал не үшін барады десек көбінесе жаңа апаның да әңгімесін естіп қалдық медицинадан ы көмек болмаған жағдайда
ондай жағдайлар көп көп кездеседі медицинамен емделеді тексеріледі
ыыы содан көмек ала алмай жатқан кезде емшілерге жүгінеді
ыыы ол емшілер жақсы емшілер халықтың аузында жүреді
халық біріне бірі таратып отырып ұзынқұлақ арқылы ауру адамға жетеді
сондықтан ол адам ммм қайткен күнде де ол өзінің жанына шипа іздеген адам ы ммм ем іздеген адам ол емшіні іздеп табады
сондықтан жүгінеді деп ойлаймын
тағы да бір ыыы адамдардың топтары болады өздері мінезіне байланысты
мысалға м дінге сенбейтін адамдар да бар дінге сенбейтін адамдар емшілерге келе бермейді олар тек қана сол дәрігерлік жолмен медициналық жолмен емделгісі келеді
ал бір кейбір топта адамдар бар ммм мына жетекке жүргіш өздері м мінез өзінің мінезінде бойында сондай ы қабілет бар
ммм өзі шеше алмаған жағдайларын осы өзінен ыыы биік тұратын адамдарға жүгініп солардың көмегіне жүгінеді
ондай сондай адамдар көбірек барады деп ойлаймын емшілерге ыыы көріпкелдерге
ал емшілерді мен өзім сыйлаймын шынымды айтсам
оны мен ыыы естіген өтірік дейді көрген рас дейді ғой өз басымнан өткен
дәрігер бола тұра өз басымнан да өтті ол ауырған кезім болды
ыыы дәрігерлік жолмен медициналық жолмен тексеріліп ы ем қабылдап екі аптадай уақыт өткізіп бір айға жуық уақыт өткізіп ешқандай көмек болмағаннан кейін
ы осындай ыыы адамдардың ұсынысымен емшіге барып үш қана сеанс қабылдайды деді бірінші сеанстан жақсы болғанмын
нақты қандай ем қабылдадыңыз
нақты ем ммм олар апаның айтқаны бойынша жақсы психолог біріншіден адамды жылы қабылдайды адамға психологиялық тактикаменен жұмыс істей алады
ы ауру адамның жаны жаралы ол көмек сұрап келді оған жылы қабақ керек жылы сөз керек ы жанына ы сөз таба білу керек
психосоматика дейсіз психосоматика
әркімді өз психологиясы бойынша қабылдайды ы әңгіме жүргізеді ы ауру адамды әңгімеге тартады
содан кейін өзінің әркімнің өзінің міне апаның жаңағы міне аспаптары секілді әр емшінің өзінің ыыы құрал жабдықтары бар өзі үйренген
мен ападан да сұрағым келіп отыр қалай келді екен мына құрал аспаптарға ыыы сол аян арқылы келдіңіз ғой иә аян арқылы ы
әйтпесе өзіңіз бір сөзіңізде айтып қалдыңыз былайша құрал аспаптарда ойнай алмайсыз иә иә ыыы
көрдіңіз бе сол методтарменен ы сүре мына бізде құранда сүре дейміз аят дейміз сол арқылы оқып отырып
тек қана жаңағы сол сөзбен ғана сөзбен ыыы сосын жаңағы дем салады да суды береді сізге осы дәрі су
может адамда жаңағыдай сенім пайда болғандықтан ба жаңағы ынты шынтысыменен сеніп келгендіктен бе сол суды өз басым бірінші күн бірінші сеанстан кейін ішкеннен кейін
жаным жай тапты десем болады
ол кісі үш ақ күн емдейді үш күнде құлан таза жазылып кетуге болады екен
енді мынаны айтыңызшы ы жаңа айтып қалдық қой жолы болмай жүрген адамдар жолым байланып жүр қара энергетика деп
ыыы жалпы адам баласының табиғаты сондай ғой кінәні бірінші өзінен іздемейміз пенде болған соң сол
оның бәріне қара энергетика әсер етуі мүмкін бе
мәселен біреудің саудасы дұрыс жүрмей жатса біреу ы ерлі зайыптылар ұрсысып қалса бір ортаға бір қара бірдеңе кірді жын жыбыр кірді мен барып оқылайын деп мхм
жоқ ол жерде адам әр адам өзі і бәріне кінәлі әр адамның өзіне байланысты
адам өзінің ортада өмірде қалай ұстай білсе өмірі де солай қалыптасады
мына жерде болады психологияда ы кейбір адамдар болады осындай қорғаныс қабаты өте жұқа өте нәзік адамдар болады
олар ешқандай ы жаман қара ниеттерге қарсы тұра алмайтын адамдар бар
ондайларға тіл де тигіш көзде өткіш
ы біреу қызығып сұқтанып қараса да ауырып қалатын адамдар бар
бір жақсы сөз мақтау сөз айтса да ауырып қалатын адамдар бар
ондай адамдар бар ондай адамдарды бізде психологияда өзінің жаңағы қорғаныс қабаты өте нәзік деп есептелінеді
сондықтан даже ондай адамдарға осындай ақыл кеңес беріледі ы қалай қорғану керек
ал жаңағы ыыы басқа біреуден көре салу немесе мені дуалап тастады жолымды байлап қойды деп
басқа бір басқа бір біреуден көретін адамдарды қалай айтуға болады жауапкершіліктен қашатын адамдар деп айтуға болады
жауапкершіліктен қашатын адамдар бар ыыы ондай жолмен күйзеліске түсіп қалатын адамдар болады
мен қазір ыыы нумерология мамандығы бойынша ы оқып білім алып халықпен жұмыс істей бастағаннан бері оған анық көзім жетті
ол қара ниетті жаңағы дуа жасау дегенде болатынына ы көзім жетіп жатыр бірқатар адамдарға да ақыл кеңесімді айтып отырамын
қалай істеу керек ондай жағдайда қалай болу керек қандай нәрсеменен дос болу керек қандай нәрсеменен алшақ жүру керек
ондай тылсым дүние ғой міне апаның бойындағы
сізге соңғы сұрақ болсын енді ыыы ол шындық бәріміз көріп жүрміз
ыыы емшімін жүрген кісілердің барлығы бірдей нағыз шын емші емес арасында алаяқтар да бар ал ол кісілер адамды қалай сендіреді
мхм көрдіңіз бе олар өте мықты психолог болады
сөйлесе біледі адамды тани біледі адамның мінез құлқындағы ерекшеліктерін тани біледі адамға қалай әсер ету екенін де біледі
күшті адамдар мықты адамдар сенбейтін ондай алаяқтарды алданып қалмайтын адамдар ыыы олар сезіп отырады
ондай адамнан өздері алшақ жүреді ондай алаяқ ыыы жаңағындай емшілер
ал жаңағындай адамдар сенгіш жетекке жүргіш өйткені өте күйзелісте ұзақ уақыт болған адамдар
қайткен күнде де ол жанына тыныштық іздеген адамдар сенеді
сенеді и сондай адамдар өте мықты психолог бір бір сөзбен айтқанда психологияға жақсы әсер ете алады
рахмет маржан апа сіздің қасиетіңізге сеніп отырмыз
кез келген адамға әрине асатаяқ қасиетті қобыз дауылпаз ұстау бұйырмайды
көбіне атадан балаға мұраға қалып жатады бұл құдірет
студиямызға талай емші келген бірақ өзіңіз сияқты бақсы болмаған еді ешқайсысы
көріп отырмыз барлық көрермен қауым сенімді болуы үшін бір ем жүргізсеңіз қалай болады қазір
ол емді жүргізе алмаймын себебі жалпы мен өзім көшеде жүріп иә болмаса жаңағы бір кез келген жерде жұрттың сұранысы бойынша өйтіп ем жүргізген емеспін осындай жылдың ішінде
алдыма келген адамға ғана жүргізе аламын енді
аруақ жолы ғой аруақ жолы болған соң енді құдіреттің күшін де адам сыйлау керек те кішкене
бұл енді басқа орын ғой
сынаққа салмау керек дейсіз ғой иә иә
енді онда бірдеңе сұрайыншы сіздің көзіңіз ақыры рентген ғой мені де көріп тұрған шығарсыз бастан аяқ
иә бір жерімде ақау бар ма бір айтып бере аласыз ба
оны да жаңағы жаңағыдай беретін сұрағым сізге өйтіп айта алмаймын жаңа айтып отырмын ғой алдыма келген уақытта айтамын деп
жалпы мен иә иә бірдей сұрақ
ал тексерілу үшін мен ыыы сіздің қабылдауыңызға баруым керек иә иә иә
тек мен үйден өзімнің қарайтын жерімнен қабылдаймын
иә өзім не қарайтын отырған орным бар иә
күлсары қаласының жалпы филиал директорымын отырған орным бар сол жерден қараймын өзім уақытпен сағатпен сөйтем
қатты қиналып кеткен жағдайда ғана сағатсыз қараймын басқа уақытта сағатпен қараймын
ал бірақ қарап тұрған кезде алдыңыздағы адамды көріп тұрасыз ғой иә бастан аяқ
көремін бірақ мен көріп тұрмын деп айтпаймын
ол дұрыс емші болмайды ол онда ол басқа адамдардың айтатыны
жаңағыдай ұстай алмай жолға түсе алмай бойында құдіреті бар құдіретке шек келтіруге болмайды бірақ жаңағы ұстай алмай жүргендер де болады ғой
жаңағыдай сосын жаңағы ауыратын адамдардың сондайлары да болады кейде солар айтады иә
маржан апай енді ол менің емес көріп отырған қаншама бүкіл қазақстанның көрермендердің көкейінде тұрған сұрақ қой иә
сіздің рентгеніңіз ы рентген көзіңізге сенер сенбесін білмей отыр да ондай бола ма не деп
мен сізден сұрайыншы алдыңыздан былай жүрген адам көшеде иә қаңқа сияқты өтіп кете ме сонда
жоқ кәдімгі адам құсап өтеді де
кәдімгі адамға ұқсап өте ме иә
сыртқы терісін көресіз бірақ ішіндегі адам қалай сол күйінде көріп тұрмын ғой енді иә
бірақ мен а алдыма арнайы келгенде ғана мен айтамын оның бойында не бар мысалы
бір жерде ы көлік күтіп отырғанда болсын жеке адаммен сөйлесе бастағанда сіз көре бастайсыз ғой
көре бастаймын бірақ айтпаймын айтпаймын бірақ
сөмкесінде не бар екенін көрмейсіз бе
сөмкесін қарап не жыным бар оның
маған телефон да соғады жұрттар мына интернеттен қарап иә бәлен қаладан едік бәлен бе түген бе деп
мен айтамын сол кезде қарағым мен үлкен кісімін иә ы сол осы жолда отырғаным рас
білетінім енді сіз соны білесіз бе дейді ғой білетінім білмейтінімді алдыма кел сол кезде айтамын деймін
не көріп тұрмын енді құдыреттің күшінің жеткені бойынша айта алмаймын мен алла тағала емеспін саған деймін
тұрмысқа шыға алмай жүрген қыздар келеді дедіңіз ғой жолын ашып беремін деп
мынау менің жігітім еді ұрсысып қалып едім осыны қайтарып беріңізші деп сұрайтындар бола ма ішінде
жоқ қайтарып қайтарып беруге бола ма деп сұрайтындар болады ғой мен оны қайтарып беремін деп айта алмаймын өйтіп
қайтарып беретін оқитын ол басқа адамдар ол басқа жол ол мен ол жолда емеспін
қатысыңыз жоқ ешкім қатысым жоқ мен оған
маржан апа сіздің салатын зікіріңіздің бұрынғы біз білетін кітаптан оқыған кинодан көрген зікірлерден айырмашылығы бар ма
әлде дәл солай улап шулап орныңыздан тұрып әрі айналып бері айналып отты айналып адамды айналып біраз күшті қажет ететін зікір ме әлде бір орында отырып
мен бір орында да отырып түрегеліп тұрып та адамды енді жаңағы енді түрлі тәсілмен істейсің өз тәсілің болады әркімнің әр емшінің өзінің
түрегеліп тұрып та нетемін әне бір мен қатты айғайлап әлгі ақырып бақырып кекіретін ондай жоқ менде
сондай сұрақ па деватырмын иә ондай жоқ
ыыы жаңа айттым ғой ата бабадан келе қазір көп айтылмайды ол зікір
мен неше жерден естіген жоқпын десем де мен артық кетпейді ол зікірді
иә зікір салатындардың талайы маған жазып берсеңші сенің зікірің жақсы екен дегендер болды
бірақ мен оны жазып бермеймін себебі ол маған құдыреттің күшімен жатталды
соған өзім айтуым керек деп ойлаймын өзім ғана айтуым керек ол
аян арқылы келді маған айтты маған көрерменнің көкейіндегі басты сұрақ сол ғой бәріне қызық болып отырғаны
бәлкім студияда орныңызда отырып атырау қаласынан сонша жерден келіп отырсыз ғой біздің студиямызды тазалап беріңізші біздің бағдарламаның жолын ашып беріңізші
сөйлеп отырмын ғой манадан бері енді құдыретті адаммын мысалы енді
дауылпазыңызды немесе қобызыңызды қолданыңызшы
қолдана алмаймын жоқ қолдана алмаймын оны
осы отырысымның өзінен шын сенсеңдер тазарса тазарады мхм
осы отырғанымның өзінен міне мынау креслоңызға отырдым ғой енді жайғасып отырмын жақсы сөйлеп отырмын сізбен сөйлесіп отырмын
содан да бірнәрсе өзі қалады жақсы сенсең
оралбай ата өзін өзі емші деп жариялап алған кісілер де бар деп айттық қой енді неге көбейіп кетті сондай кісілер
бұл қазіргі дәстүрлі медицинамен тайталаса алады ма және де қазіргі дәстүрлі медицинаның мамандарының жалпы сол саланың жағдайы нашарлап кеткеннен болуы мүмкін бе
әрине мына қазір айтайын
мысалы менің үшін емші ол хирург таңертеңнен кешке дейін тыным көрмей олардың жұмысын ешкім елеватқан жоқ
олар деген бір столдан шығып екінші стол операция жасап
қазір мына іштеріңде отырған аппендицит болғандарың бар ма
қанша қолдарыңды көтеріңдерші
міне қанша адам сол хирургтер болмаса өмірде болмас еді қазір себебі жаңағы соқыршек жарылып кетіп одан өледі
біреуі қайсысы соның ішінде емшіге барып операция жасаттыңдар
мен емшіге барып сол бүйтті де алып тастады жаңағы өтті алып тастады деген сияқты
жаңағы мен хирургтерден бастадым ғой олардың жұмысы қанша қиын болса алатын ақшасы сонша аз
себебі мен хирург болсам ана жерде жұмыс істеп ана жерде жұмыс істеп ана жерде жұмыс істеп күн көріп жүрмін
ол хирургтердің бір жерде болмаса бір жерде шатасуы мүмкін
олар да адам автомат емес
сондықтан соны көтеріп алып тұрып мына хирург маған бүй деп айтып еді сосын әлгі сонысы дұрыс емес или ақша алады деген әңгімелер бар
сосын қазір больницаға барсаң ауруханаларға барсаң алдыңнан не күтіп тұрады барып жазыл әуелі дейді
мына кісі терапевт болса сол кісіге жазылуың керек
маған терапевт керек емес маған хирург керек невропатолог керек уролог керек
ол кісіге мен әуелі очередьке тұрып терапевтке барамын
терапевт анализсіз қабылдамайды анализді тапсырамын бүйтем сөйтем соған бір неделя уақытым кетеді
сосын келіп тұрып ол айтады енді сені жаңағы невропотологқа жіберемін енді невропотологқа жазылу керек
оған барып тұрып жаңағыға жазылып оны ананы әкел мынаны әкел бүйт сөйт деген сондықтан ал уақыты өтеді адамның
ең оңай жолы не жаңағы пәленше айтты ана жерде керемет бар бір керемет емші бар барасың да соған емделесің
енді мен жаңағы айтып отырмын заведующий поликлиника деген жұмыстарды да істедім
талай емшілер алдымнан өтті келді менің осындай ем қасиетім бар деп
ішінде даже ел басына жазған біреу бар мен ракты емдеймін а мына дәрігерлер қызғанышпенен мені емдетпей отыр
менің емдейтін адамдардың списогінің көк тетрады бар общий тетрадь ашып келіп қарағанда ананың ішінде мыңдаған адам бар бәрін жазып жіберген
профессор мен ол кезде онколог болып істеп жүргенмін айтты егер сен сондай қасиетің болса мен мына бүкіл коллектив сені президенттің алдында қорғаймыз
сені аспанға көтереміз себебі сендей емші жоқ
давай мына біздерде мысалы он жетінші палатада бес әйел жатыр омырау рагыменен ауырып соны жазып бер
жоқ мен оған келіспеймін дейді мен өз ауруымды алып келемін солардың өзім диагноз қоямын сосын емдеп шығарамын дейді
ол құдайдан қорқатын адамның ісі емес
бір жаратқан бар деп сенеді ол аксиома жұрттың енді көбі сенеді бір жаратушы күш бар
бірақ мен соның міндетін өзіме алдым менің көріккелдігім бар мен білемін мен бүйтемін сөйтемін әлгі рентген болып ішін көріватырмын деп бүйтіп сөйтіп отырмын деп жаңағыдай айтатын адамдар көп
сендіру арқылы тағы бір мысал вишневский дейтін мазьды бәрің білетін шығарсыңдар
соның хирург аты шулы хирург соған бір шетелдің адамы келеді ертеректе незаживающая язва дейді мына қолдарының бәрі қотыр болып кеткен соны көрсетеді де
мынаған не істеуге болады аты шулы адам ол өзінің мазін алады да жаңағыға береді
сосын айтады үш күннен кейін кел мынаны көрейін деп анау түсінбеген кетіп қалған содан аллах әкбар жоқ
бұл менің сөзім емес бізге лекция қылып оқыған баяғыда алпысыншы жылдары
сонда әлгі жоқ болып кеткенде бір күні келіп тұр дейді қолында азын шоғын бірдеңесі бар жаңағы хирургқа қараса түк жоқ жазылып кеткен
ананың өзі таңғалып сұрайды ей мынау неден болды десе үш мезгіл іштім дейді таңертең түсте кешке
вишневскийді ішіп көргендерің бар ма
бұл сенімнің күші сендіру
негізі нағыз емші болуы мүмкін
телепаттар бар сенің не ойлап отырғаныңды біліп сені бір движениемен ұйықтатып тастайтын адамдар бар миллиардтың ішінде біреу болуы мүмкін
ал кез келген адам мен бүйткенде бүйтемін өткенде қамшысын алып мына жерде бір жынды әйел отырды ғой есіңде ме әлі күнге дейін жүр мен прикол ұстаймын деп

енді мына жердегі отырған адамның ішінен көрдік жын жатырына кіріп кеткен оны шығару үшін не істеймін дейді
аборт жасату керек деді
аборттан бұрын ұрық салу керек дейді өзі ішіп алған дейді
негізінде психикасы дұрыс емес адамдар қазір медицинаның әлсіздігі әлсіздігі яғни барлық жағы бізде
бағанағы сұрақтың жауабы осыған келіп тұр ғой медицинаның әлсіз
кадр жоқ бізде кадр болмайтын себебі ақша төлемейді
кадр жоқта қадір жоқ иә
менің айтайын дегенім сол осы жасыма келгенше күшпенен тылсым күшпенен көз алдымда біреуді емдеп шығарған я болмаса мен емделіп келдім содан түзеліп кеттім дегенді көрген жоқпын
негізінде мына мына жастар көріп отырған болса айтайын елу бес алпыс алпыс беске келгенде дүние жүзінде дәлелденген бүкіл оқымыстылардың жазған пресенильные и сенильные психоз дейтін бар
адамның денесі тозады денемен бірге ми тозады атеросклероз сосуд головного мозга дейді
сосын орыстарда мынандай бар человек живет жизнь своих сосудов дейді
ең бірінші орында қазір өлімді алып тұрған мына жүрек жүрек қан тамырлары тамыры сол миға келіп тұратын екі артерия ұйқы артериясы мен омыртқа артериясы солар тозады
ұмытшақтық пайда болады жылауықтық пайда болады сенбеулік пайда болады семьясына обуза болады бәрі емес ішінде кейбіреулері
соларда енді өткенде өзің көргендей сыртқа шығып түкіріп едім ит келіп жалап алды мен періште екенмін а пайғамбар екенмін дейді
ойбай мен білмей жүр екенмін мен пайғамбар екенмін ғой деп себебі не десе ана ит менің сілекейімді жалап кетті ғой деген сияқты сандырақ ойлары болады
сондықтан барардың алдында мынандай ауырып мен талай адамды өлтірді телевизордың алдында кәдімгі қорықпай айтамын талай адамды осы емшілер өлтірді
мен онкологияда да істедім разбор запущенных случаев дейтін болады
сол запущенный не себептен болды десе мен анаған бардым киіз бас деп айтты иттің желке жүнін түбітін қыздырып соны бас деп айтты
ана жерін біреуіне айтқан сен үтікті кішкене қыздырып ал да соны басып жатсайшы деп
рактың ең бірінші досы сол жылу жаңағы одан сайын қазақша айтқанда емшегі шіріп кеткен біздерге келеді
жоқ мына жерде қып қызыл қан ағып тұрған не болды десе мен емшіге бардым дейді
сондықтан емшінің ішінде емшісі бар
домбыра тартатын қазақ көп құрманғазы біреу домбыра өлең айтатын әншілер көп бибігүл апамыздай роза апамыздай ондайлар санаулы
баяғыда ескіде бір кино болған әлгі өзінің адамдарын қиқаңдатып бүйтіп алып келеді де анау биді жіберген кезде анау түрегеліп секіріп билеп кетеді
вот құдайдың құдіреті деп жалынып отыратын
сондықтан мына жастар алдында өсіп келатырған жастар бәрің ауырмаңдар ауыратын себебі олардың белгілі
неге ауырады қозғалыс жоқ қазіргі балаларды үйден қуып шыға алмайсың
таңертеңнен кешке дейін бүйтеді де отырады ауырады рак жасарып баратыр
неше түрлі аурулардың бәрін туберкулезге оларда иммунитет жок
сондай атқа мінбейді вот атқа мінбеген адамда еркектік қасиеті нашар болады простаты
мысалы маған екі сағат лекция оқы десең оқып берейін бірақ та уақыт шектеулі мына адамның миы бірнеше орында істеуі керек адамның миы
түсінікті ата миы бар адам ешқашан ешкімге қор болмайды түсінікті ата рахмет
серікқазы ата сіз бұған не айтар едіңіз сіздің бабаңыздың қобыз ұстаған қасиетті кісі екенін болғанын білеміз
бірақ енді өзіңіз байқайсыз ба соңғы кездері бұрындары ілуде біреу болса соңғы кездері қасиетті адамдар көбейіп кетті ғой бұған не айтасыз
енді ол ы шын қасиетті адам шын емдейтін адам өзі белгілі көрініп тұрады
мені көрді ме көре алған жоқ қой ал емші ол ештеңеден жасқанбайды шын қасиеті бар адам ештеңеден жасқанбайды
көріп мысал үшін сізді көріп отыр ма сразу ей қарағым сенің мысалы үшін осындай қасиетің бар сен мысал үшін дұрыс емессің деп бетіңе айта алады
біз өзіміз көп нәрседе бір біріне қарама қайшы нәрселерді айтамыз
мәселен ы адамның тағдырын алла жазады дейміз де ыыы аса қасиетті адамдар жолын ашады дейміз бұған сіз қалай қарайсыз
алланың жазып берген тағдырын құмалақпен өзгерте салатын болсақ онда ұлылығынан не қалды алла тағаланың
енді мен өзім ойлаймын бұл ы енді бір алла бар аллаға сенемін
ал енді өзі сіздер кешіріңіздер қай қайсыларыңыз да болса бірақ емші домшыға сенбеймін өйткені адам ы қалай деп айтуға болады
адамның өзінің басында ы бір несі болады сенімі уверенность дейді адамда бір сенім болуы керек сосын внушение деген болады
енді мынандай бір жағдайлар болған бір кезде жаңағы бір адам керемет ауру болған сосын жаңағы ы врачқа кіргенде врач жай суды берген жаңағыға
сосын мына ол өте күшті дәрі осыны үш күн ішіңіз деп содан үш күн ішкеннен кейін жаңағы барса жазылған
неге ол жаңағы өзіне
мысалы ы базардағы ммм мысалға адыраспанды тұтатып немесе құмалағын жайып жіберіп базар маңын жағалап жүретін оның барлығы өтірік
ол қазір ыыы әлгі айтады ғой ақырзаман боларда е ы енді емші домшылар көбейіп кетеді деп
адам бір аллаға ғана сену керек біріншіден мен өзім өзімнің ойым енді ол ешкіммен таласпаймын ещкіммен бұл өзімнің пікірім
сосын ы әркім жаңағы ауру болып ы ем іздегенше ауырмайтын жол ізде дейді сондықтан мысалы әркім өзінің мына денсаулығына дұрыс қарау керек біріншіден дұрыс тамақтану керек
екіншіден спортпен айналысу керек сонда ғана ол адам адам өзі үнемі қозғалыста болу керек
жастар не дейді екен нұржігіт замандас қызың тастап кетсе бір суретін алып құмалақшыға апарып қызын қайтарып алып дегендей ондай болды ма
ммм біріншіден қайырлы күн баршаңызға жалпы ондай жағдайды білмедім ондай басымнан өтіп көрген жоқ бірақ өзім негізінен жалпы неге сенбеймін ондайларға
ондай бақсы балгерлерге сенбеймін
емшілерге ше халық медицинасымен дала медицинасымен дәрілік шөптермен емдейтін емшілерге ше
хабарды негізі үлкендерден естейміз осы кісіге барып емделдім
нақты бір нақты бір емдейтін адам жаңағы үлкендер айтты ғой жасқанбай кез келген жерде емдеп өзінің күшін көрсетеді деп
мен өзім көрген нәрсеме сенемін де тек қана көзіңе сенесің ғой көзім өзімнің көзіме сенемін
өзіңнің көзіңе сен басқа ешкімге сенбе дейді ғой сол сияқты мен тек қана өзімнің көргеніме өзімнің көрген тәжірибеме сенемін
білікті дәрігер емшіге барып емделген өзінің айналасындағы әріптестерінен ем таппай емшіге барып емделген солай ғой
солай бәлкім бізге осында отырып айту оңай шығар құдай басқа бермесін ал басқа түскен кезде шынымен жаныңа бір ыыы шипа таппай кеткен кезде бәлкім
сол кезде сенетін шығармыз қалай ойлайсың нұржігіт
жалпы ы жас кезде мен өзімде бір сырқат болды да мен бардым бақсы балгерлерге қазақстанның бір ана әр шетінен мына шетіне бардым
бірақ ол кезде кішкентаймыз ғой он жастамын үлкендермен нетіп бардым бірақ қанша бақсы балгерлерге барғанмен ең соңында тек маған хирург терапевт көмектесті
ал тылсым күш туралы не ойлайсың тылсым күш
жалпы тылсым күшке сенбеймін
маржан апамыздың рентген көзіне сенесің бе
сенбеймін кешіріңіз бірақ сенбеймін
сенбей ақ кой енді мені білмейсің ғой
қазір саған қарап отырып іш құрылысын көріп отыр негізі апамыз бірақ айтпай отыр
негізі жақсы дәрігер адамға қарағанда анатомия физиология дистология оқыған сенің ішкі құрылысыңды көріп отырады норманы бірақ ол норманы көреді
мына жерде мен ескерткім келеді бұл кісінің сөзін жандандырғым келген нәрсесі мына апайдың да бүкіл емшілердің құжатын тексерілу керек
емшілер бір ұжымның тудың астына үкіметтің тарапынан сол ғана қолдау болатын болса қалғанының бәрі сақадай сай тұр
өлім деген нәрсе дәрігердің де алдынан кетіватыр акушердің де алдынан кетіватыр ажалы жеткен адам ешкім ешкімді өлтіріп тастамайды емші де хирург те бәрі де
біріншіден адами заттың жалпы қазақстанда кәсіби халық емшілеріне мен емшімін деген кісілердің барлықтарына үлкен сұраныс мен осыны талап еткім келеді
сұраныс және де барлықтары да өтетін құзырлы мекемелері болуы керек шынайы түрде дәлелдеу керек
неге десеңіз жаңағы құлаққа сыбырлайды пәлен қылады түген қылады деген жын араласқан дегендердің барлықтары өткен психикалық ауытқулары бар адамның барлықтары соны айтады
ал менің ұсынысым айтқым келетіні барлықтарың да көзі жетуі үшін қай салада болмасын минусы бар оның плюсы бар сондықтан
хирургтер ғана адамның бәрін алып қалып емші бәрін өлтіріватыр дегенге мен келіспеймін
сіздің де ата бабаларыңыз кезінде барған шығар пендешілікпен барған шығар біреудің алдына біреудің ұшығына барған шығар
олай қылып шорттай тесіп орта жолдан кесіп тастаудың қажеті жоқ
ең бірінші керек нәрсесі емшілерге шынайы бағытта тексеріс керек олардың үстінен үлкен тексеріс болып тұратын болса сол кезінде үкімет тарапынан қадағалау болатын болса
барлық салада өзінің қалпына келеді деп есептеймін түсінікті рахмет
гүлсім апай ойыңызды білейік неге балабақшаға баратын баланы дәрігерлерге тексертеміз мектепке баратын балаға дәрігерлерден анықтама әкелеміз жұмысқа тұрсақ та сол
неге емшіге барып тексерілген емшілерден алған анықтамалар жарамайды
соны айтсаңызшы неғып бізді емшіге жібермейді ешкім балабақшаға барғанда анықтама алатыны баланың денсаулығы жайында біз ондай қағазды емшіден ала алмаймыз
маржан апаға мен бір рет емес он рет барайын ондай қағаз бермейді ол қағаз берген күннің өзінде оны ешкім керек қылмайды дұрыс па
енді кешіріңіз маржан апай сіз менен үлкен шығарсыз сіз де үлкен шығарсыз менен енді бірақ мен жаңағы ы ғалым айтыватыр да мені көре аласыз ба дейді жоқ мен сізді көре алмаймын дейсіз
түсінемін рентген кабинеті тоқ болмаса көре алмайды свет жоқ болса көре алмайды бірақ енді сізде ондай артықшылық не жоқ қой
кешірерсіз көре алмаймын деген жоқпын бұл жерде айта алмаймын тиісті орын емес дедім
мақұл оныңызға да келісемін
дәрігер поезда келе жатыр бір әйел босанды оған көмектеседі мен хирургпын мен гинеколог емеспін деп айта алмайды
тапа тал түсте ешкім жоқ елдің барлығы ары бері жүріватыр
сөзіңіз ауызыңызда оған біз көмектесміз емші едім дейміз де көмектесеміз
жаңа сіз айтып отырсыз ғой менің алдыма келмесеңіз мен сізді көре алмаймын деп
мысалы мына бала тектен тек айтып тұр ғой маған мысалы сол сондай адамды айтып отырмын
ал егер де біреу эпилепсиямен құлаватса мен барымша емімді жүргіземін
теледидардың ар жағынан сізді көріп отырған көрермендердің атынан айтып тұрмын ғой
сіз қазір өзіңіздің ыыы істеген осы жұмысыңызды практикасын бір рет көрсете алмайсыз ба осылай істедім мен деп
жақсы болар еді
бұл деген ы менен емтихан алатын жер емес мысалы әркімді келіп отырған кісіні ананы қарап мынаны қарап деген
менің айтайын деп отырғаным мен емшіге барған емеспін өз басым мен емшіге сенбеймін айып етпейсіздер
сосын білмейсіз ғой енді сосын білемін
нұржігіт не болды бауырым

жаңа сен қатты қатты сөз айттың
жоқ маржан апа қатты айтып еді ауырып қалдың ғой сен жоқ жоқ
шын емші енді ешқашан ондай жасамайды
сенбейді маған сіз сүф деп жіберген жоқсыз ба
жоқ мен сүф демеймін оған
емшіге барған дұрыс па бұрыс па
дәстүрлі медицинаға сенесіз бе әлде халық емшілеріне немесе ежелден келе жатқан дала медицинасын мойындайсыз ба
әлде құмалақшыға барып жолыңызды аштырып немесе көріпкелге барып болашағыңызды білгіңіз келе ме
кімге барсаңыз да өз еркіңіз тек таңдау жасағанда мұқият болыңыз
хан болсақ та қара болсақ та дүйім жұрттан дара болсақ та ғалым болсақ та жарты әлемге мәлім болсақ та бәріміз пендеміз ғой
періште көкте ғана аман сау болыңыздар